هو الفن يأثر سلبيا على لاسوسيتي كي يكون اونتر دوموفيز مان باسكو كيما احنا نقولو يعطيو الظواهر لي هيا أصلا شادة على المجتمع لي المجتمع موالفهاش هداك الوقت يبديو يبسطوهاله و يعطيوهاله على انه هادي حاجة نورمال هنا وي يولي الفن تأثيره سلبي على المجتمع